Faa tawee ana mara kulle gulɗe, kafe en. Mara ɗun ley muuɗun faa tawee du ana ɓooya tawee ɓuuɓaayi. Ɗun woni ko ɗun moƴƴiniraa. Sabi saatuuje ana wara e saatuuje a tawan neɗɗoo ana hasinndini e kulle muuɗun ɓuuɓol yalla ana ngula.